cuaca re tomma ngom karena ge duga cuaca bosa se daba mou-mou, coma wange sahu bato, cuaca malofo anggena ena maku tiali toma tahun moi tora.